<hesitation> Le resaka laboreta ndraika: <hesitation> izy io a misy pneu, de misy fibatana ananjy a, misy tahony fibatana ananjy de misy vatagny a le agnasivana le raha tianao taterina aminanjy de misy tongony roy koa izy io, de <hesitation> izy zany tonga de hoe mibata anao de manosika par rapport an'le hoe sady hibata anao hitondra an'le raha mavesatra.